Behimek yak jaa, wala maalayek yak jaa too nun ner aŋaa niyek kan naa oŋon̰gu bisgu ti. Bisgu tii aŋaa niyek kan naa hor ti, too nun ner mal too nun ner tii aŋaa niyek kan naa horti. Hor ti ka jaa taŋ dittir kuchun weŋgesi, taŋ dittir ti « hesitation » kaynu walfa turŋoonu sut woroŋ kaa jaa, kaynu kan wiret sire kaynuŋgu sikir sire tindasi, anna taa waŋ jaa tii aŋaa niyek kan naa tii hor ti taŋ tindaanu, taŋ naa indaa tenee waŋ jaa, tii taŋ tinda ka «hesitation», lutusii yak taŋ ŋereesu kay nun natkak dool ŋormboljee kan, ŋormboljee yak taŋ tal inda kay nugu aŋaa niyek kan nommoriinu kaa, wujaa, jikisii yak kay kelee ndreketuu taan ju riyal taan ju. Bartusii tanju, furkayee tanju, kayesii tanju, mbara aŋaa niyek kan naa harba nir waŋgu kaa, tii trifi nayawti. Aasuŋun taŋ kolii endindikirek an tindaa kaa, bisgu tii nayaw ti. Wujaa tojomjee an windaakaa jaa tii aŋaa niyek kan naa nayawti. Bisgu tii aŋaa niyek kan naa tifik tenegin nimirek, yak jaa sollokok wujaa kaynuŋu kaa nandafay taani, tii walaaa kaŋgu teesisandaa, walaa kaŋ guju lutoo nonnoroy tindriyaandaa, tii bee taŋ tindaka kaŋ taraanu kokon siikir tireka, wujaa ojuu tuy nu jaa «hesitation» gak yak jaa kaynu win̰ak tiigin, tii kay tindagin miji tiika ti waŋ kaynu jaa tiigu lutok ti wenee kaa lutok tiigin nak mbutugun. « Mal enregistrer» tiigu lutogin waanan won̰ikati, n̰erek taakaa wujaa n̰aa too ris tigin mokoroonoo taakaa, aasugun gugur taakaa, lachaa taakaa, dumnanu libee taakaa ken̰a wuujeka tii kay nun ner ikka kin ti tin̰i. Bisgutii kaŋgu neesisandak ti, tii aŋaa niyek kan leelewak ti, leelewaa tenee waŋ jaa lutoo n̰eeti tin̰ar kaa tii faltirandi. Tii n̰uu kilok nindin̰ar kaa,« hesitation» miizan nun ndoŋoonu tii kilok dittir andaka tindasteeti tudukulchiiraandi aŋaa niyek kan naa too nun ner.